بصراحة أنا ما زرت الحرم المكي وأتمنى في يوم من الأيام أروح أسوي عمره أو حج وطبعاً بتكون في السعودية مكة المكرمة وهاي يعني تكون سياحة دينية وأكيييد بستانس فيها وبيكون شي روحاني عووود عود يعني وايد عود وهاي السبب يعني.